احسن طريقة لانهاء اليوم هو الخلود الى النوم تتدخل للفراش ديالك تحكم كتاب تشعل هديك اللومبا ديالك بش تشوف شوية كي تكون حتقرى راك تقرى صفة وتنين وتلاتة وش تقدر تقرى تقرى حتى كيما نقولو حنا تديك عينك وترقد وانا هادي بالنسبة ليا امتل واحسن طريقة لانهاء اليوم هي بقراءة كتاب مستلقي على- على البنك التي ترقد فيه